Uhm uhm, karaty famahanam-bola karaty karatry famahanam-bola zao karatry fangalà drala lafa iha mandeha amy banky ao iha. Lafa misy dralanao zany ty ao, le atsofokinao amy misy raha zay ty ao, misy masiny zay gn'ao le atsofokinao ao raha iny le kobokobohinao sorasoratsy eo reny, la miboaky amizay drala ta- drala ilanao bakeon'iny.